katika serkala, serkal aina guddat jiraa, serkal yaani dictator ti, serkal tainama jallitit jiraa, dub saa agar serkali dictator katika inchi guddio africa kas inchi ak Kenya, Uganda inchin tun Zimbabwea iyyo south africa fan kullin shida kabdii maan yennan viongozi ishian yaani sherian amtan hinjir tasheria kalt ketiba Kenyan kas hinjirn dufteni ili ishin favour dargette serkalin akan fute inamar kette dub won akanatanaf uffin midasitii dub won akanantun hinjirtu,